Ni stil i teshave që une kom qef me vesh jon tesha ma t’thjeshta, ma tesha t’shpis që muj me nejt rahat. Nashta trenerka, hellanka. Po n’raste kur du me dal jashtë edhe du mu knaq, diçka tesha pak ma t’rona. Nashta farmerka, fustana, shtiklla, kmisha, ose bizhuteri t’ndryshme.